Al fulor walla azzahara al ana shifta wa ejabani bilen da hubas wade al bigulu le ya al bayyat hau hi kan fajir kan nam gamma, bi raʼiha masduda hae kan herra kan kashat kan dadda tin kashi ha fulubba kan inda leha nawara ke min lubba. An nawara di, kan gadeta jibta min munhurak di inda ri helluye wa kan gidimat til ga.